באש תחצ'ר כובּ שאי בטוריקה בסיטה, סח'ן אלמאא' פי אִבריק אוא כאסרונה חתה יעְ'לי, פי אלכּובּ חֻט כיס שאי אוא מלעקה סג'ירה מן אוראק אִששאי, צֻבּ אלמאא' אִלסאח'ן פוק השאי ו חְלִיה יִנקּע לִמודה תלאתה אלא חמס דקִיק לפי ד'וקּכ פי אלכּוהה, זיד אִלסכּר אוא אִלעסל אִלא كنت תעדל, ו חָּתא אלנענה אִלא בּע'ית, קלבּ אלמזיג' בִּאלשוויה ו אִסתמתע בִּכּובּ שאי דאפֵא.